ஒரு பொதுவான நபர் அவர்கள் வசிக்கும் இடம். எத்தனை சந்தாக்கள் மற்றும் எத்தனை கிரெடிட். கார்டுகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் போன்ற காரணி. களைப் பொறுத்து வாரத்திற்கு முதல் அஞ்சல். துண்டுகளைப் பெறலாம் இந்த மின்னஞ்சலின். பெரும்பகுதி பொதுவாக கிரெடிட் கார்டு அறிக்கைகள். பயன்பாட்டு பில்கள் விளம்பரங்கள். அவ்வப்போது தனிப்பட்ட கடிதங்கள் மற்றும். அவ்வப்போது பேக்கேஜ் அறிவிப்பு ஆகியவற்றைக். கொண்டிருக்கும் பலர் ஆன்லைன் பில் பேமெண். ட்டுகளை தேர்வு செய்வதால் பிசிக்கல் மெயிலின். அளவு கணிசமாகக் குறைவாக இருக்கும்.